ما مزايا الشهرة وعيوبها؟ مزايا الشهرة انها تخليك توصل لجماهير كبيرة وتحقق أحلامك بسرعة كمان تفتح لك فرص عمل كثيرة وتخليك تُلهم الناس وتكون قدوة لهم عيوب الشهرة انها تخليك تحت ضغط مستمر من الناس والإعلام كمان تفقد الخصوصية، وتكون دايمًا عرضة للتدقيق في تفاصيل حياتك